אנה מן צגרי ו אנה מולוע בلمוסיקא לאנדלוסיא חוסוסא ملي כנא פי למלאח כנת דיימא כדוז פי לריידו דיאל לדר ו לא כיג׳י וחד לג׳אר יעזף פי לעשיא עלא לעוד כנחס ביהא מוסיקא פיהא לוקאר ו פיהא לרוח כתדخل לכלב בלא מתטלב לאד׳ן פיהא קלמא מוזון פיהא ריחא ג׳דוד ו כיבאנלכ בהאל לזמאן וקף.